<noise> أنا حاليا <noise> .نشتي نقعد نهدر الفرنسية نهر الإنجليزية نهدر اللغات الكل نشتي نهدرها ونعرف نهدرها، شوف نطير فيها نطير، خي قبيل قلتهالكم، المهم أنا شوف الفرنسية الإنجليزية هاذو كون نقري حتى أستاذ جامعي الفرونسي يقرا عندي، و الإنجليزيين الإنجليزيين والأمريكيين كانوا يجيو يقراو عندي هنايا ملي كنت ندور فالدزاير، وهذا الشي راني يا حسراه.